Ayemimo yabe sereta, ayapo bae ayuewe bae jaeramiño bi baeti bate amomora ayapo eh nbae aikuia baeva jaeramo se ayuewe ayapo